oyi va ho nuvɛl zelande diya curulu mibinni ho ho farni dure we wa'ara bun farni dure a a wera oro gato wabun ubiyɛn a wee oro pidza ya bun amu ma twa a ɲan'anmi ji muma mu ziyo ɲan ma we'a mi de ji oro biyesi ma a tomati yamu yɛ wala aba dira